Mbiu opi yeh kie ari adeh i'gletule, leh oloro iwu iloro leh ogum iwu igum mie, leh-beynnie ari bie a'mele pie ari kieh mie ari binne-binnu isherieh, leh Bemi, ari bie arikielemie ma nwarr, leh ogum ari wu lo ihieh leh otro wu lo leh ogum iwu o ahieh kie mie lannu-eninu nyieh ute mie nimiele nwarr leh ogum iwu lo hieh leh otro iwu lo hieh leh oloro iwu lo ihieh leh osuri iwu bie rie suri ekpe kpe ari iuni kie nfiekie tubi kie bou leh kou, ari tubui binyin mu ari muie mie ichu leh mie lyishieh nunuie iri fieh mie lebutn ihieh nrri pie leh-fiena nbuiari buib lyine ari rie wuiine ishieh, ari piele lehyele ilehmie, ari kie mie, ari kie hieh nbuiboehic buyn ari bie ari kiele mie leh abui ari kieabui lara bui ari kie mie leh mpi abie benyin ari bie biele bie hieh afieh kie bui mpi benyin, buibub ari bie benyin leh butem ari tum kie bie biempi ari bie benyin kiekieh biekennu, leh fieh leh obie kenn-kenn nten